Irô toetr'andra bôkà roaiômini ndraiky zen̈y malefaka zen̈y toetr'andra amirô an̈y. <hesitation> Sirto zen̈y kôa efa hivery àby in̈y zen̈y irô kàraha mandomando zen̈y. Avy iô tsy maintsy <hesitation> tsy maintsy misy rôndro ndraiky man̈ôran̈a fo efa andran'ny <hesitation> asara zen̈y.